Mba ahafahana mitahiry ny ovy elaela dia: atao amin'ny toerana maina izy. Izany hoe tsy azon'ny rano fa sao maniry. Ary sao ihany koa izy lo raha amin'ny toerana mando lava. Mba tsy hampamaina azy vetivety, de atao amin'ny toerana tsy mafana be izy, arovana amin'ny masoandro izany hoe atao amin'ny toerana malomaloka.